वायोलिन एक असो वधाय जो हातानी वाजोयता। हेका चार दोरी अस्तात आणि आपल्यां त्यों दोरी दामून आणि हातानी एक बोडी धरून घासची पडता। जितूंत तितूंतल्यान आवाज जातात आणि संगीत वाजोंक मेवता, हो कज्रनी आणि प्रत्येक वाजयता।